Too et ananko si ta a rayuwatko dik abinshi wanse a dinkosi ta zabonkosi bolo, zabonkosi bolomi? kiti ka gamatko rayuwat konze kala abinshi ko ɗoyi bolo lo, to na hodano kalassoto ko ina sha'awannibu ba kamata kana abinshi mokinkon ndali yoyiya ke kada ndalto wammi bolanbu amma dalta bonomi to ko sina waye bolomuma ina lolo amma na kalassoto oninkotimi to saiko runga misa sara bolo amma ta ta diga daikosi bolo ai a inbu ndongo moi soniko mani tim lolo aiko moi tinki sanizbu ko zaba bolo bolo lo bolo zagmi kullum a hoko kala moɗi- moɗi bolo a itinni? kasa'awoko arama'i ndongo bei me haktishenko andi aranbu to kotinasi ko kotinabu <hesitation> biya a foɗitko zai ama a ishe a hoditko ko aiko tinasi kotakomiko anbota bolo, bolo wammi iko miya? yakamata kanako zaba abinshi ito kala hodo yaye ko lako kola zaini amma bolo wanse baɗi sotoma a hoditko ahotusibu toko tina miya me? ko gola 'yanko ka'a sai a hodko kala yokod ndaloma e'tinni? Yakamata ai tishissiya ke abinshimiya na mokinkosimmi, yakamata ko tosi amma na anakoto bolo- bolo wanse a e'nabu ai dan bolonze a iko miya baɗi soto woko sibu, baɗi soto a hoko kalassiyama ndongo manbu baɗi sotoma hoɗonko yiya kebu, to ko wa wayyebu ko wa wayyebu. Yo ko kukosima kowa sibu abinshi hoɗonkoshi ba kowa sibu to wayenkoma ai yoko wammi yakamata kana- kanaiya kota ah iyye woton hoɗano abinshiye ke yo inwasi kana tinasi a ikoti uska amma ko zabitko zabeno ai a ina zaibuyami, boɗi soto ko gola kizi ki suni kiziyo ko kolko zaiki yabu yoyiya kena kowasi rungamsi sara bolo ko toi amma kata abinshi kaba kota bolo- bolo lo a'itinni? ai a inabu baɗi sotona namoiko gomkoti mom <noise> kauso ko zabomunto bu, tona mokiko muntom kotinaɗo ko tinabu? ai namoikoti mudo bonko ehko ndalo ndabu to ko daltiti ki e'miya ka'e? abinshi kawai zabi yoyiya kiyo ikoti ko toi muɗankomi, nahoɗokobu shikenan ku eh kanadi kukeje goku woshenkonmi ko asuna gasuna kayashi dongo ikobu kasoma gasasi wayye hoatu sibu wayye hoatu sibu to baini ko tsamaniyyoto isano hoɗasi, hoɗanssibu to ko gola ka'a kenan monsum gafinko to dole ko loma bii kogaha monsum ah to hoɗanko ga tilinnkonbu na mokinko ititko joglima ko jiktosi ko ek tilo joklimbu tinda ko taɗa anbata wammi to ko ambata miya mi? yoka tilinkomi ai wotonkin moɗi en hoɗiko kawai tui a ikoti uska hawotko ai amma ko tikoyiya kaba kazabi bo tilitkomi a ianbu biski yiyake.